الشهغ المفضل عنديي هو شهغ الواحد - لانو بداية سني جديدي وو الشعور يكون بيها شوية مختلف، اتفائل دائما بيها ، اطوي صفحة الماضي، احاول افكر بهاي السني اش غاح انجز، وبهذيك السني اش انجزتو - يعني كل هاي ال الشغلات تكون مميزة بشهغ الواحد